Sɛ wͻdze nkanee bi ayɛ mfonyin bi ama me na mepɛ dɛ medze san me dan mu a, dza meyɛ ara nye dɛ, ban a mepɛ dɛ medze san hͻ no, hͻ na mohwehwɛ prɛgow bi na medze bͻ na prɛgow no mu yɛ dzen a, mepɛ ahoma bi na medze kyekyer mfonyin no. Muwie a, medze san na mohwɛ dɛ ͻnnkyea a. Sɛ ͻnkyea a, nna m'afa no dɛmara na akyea so a nna meetutu asan ayɛ no bio.